हम रोज कसरत करत हैं। और रोज हम अपनी कसरत में कम से कम साथ मिनट तो देत हैं। सप्ताह के कम से कम नई देत आन तो तीन सौ साठ मिनट तो हम देतै देत हैं। कसरत करन से का होत है कि शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रहत है। यदि हम चौबीस घंटे में एक घंटा। मतलब साथ मिनट कसरत करत हैं। तो इससे हमारे शरीर की रकत संचार और बाकी सब चीजें बहुत अच्छे से रहत हैं। हमारी पाचन शक्ति वगैरह भी अच्छी हो रहत ही। और हमारा भोजन भी अच्छे से पच जात है। व्यायाम करे से शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ जाती है। जैसे कि शरीर बहुत अच्छे से काम करत है। और आपकी उमर भी अच्छी तरह से बानी रहत है। आप जवान से दिखत रहत हैं। <noise> वैसे आप को शरीर सुस्त पड जात है। अगर आप शरीर की कसरत ना करैं। तो और सप्ताह में कम से कम तीन सौ साथ मिनट कसरत करबो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब छह घंटा रोज एक घंटा। मन केह चलो तो छह घंटा कसरत करबो जरूरी है एक सप्ताह में।